<noise> Koà te izaha raha <hesitation> mampatsara maso na mampazava <hesitation> mampazava maso zaigny zao raha tsara ohanigny karôty e, tsireboka e, de kaki, regny koà tsara hoanigny be zaigny e, de m- vapaza koà, vapaza masaka re, igny tsara ohanigny. Regny isan’ny raha mampazava maso.